<hesitation> ho poti ningi kingungung nii huhmoro sukuruki aii roki sukuru kori kite, sukuru kori kite ho first taim, first taim ongyori high skul, owokoto hutjena, hutjena kite first pla wik, first pla wik ongyori friday ong hu'se nahah siihomuina, siihomuro urii murana, hoho onnowo home sick ai si ongyaki urii kinguh nehe. Urii kinguh ong o'ko riku wiken huka'ku nokonna nii sihomuina urii mikana nii sihomuina. Impa poti ponna ngi ai ho tiwo ngawah ngomo nukana, ho nah friday huka`ku siho, sihonno tah urii muhenana. Impa roki yaki hoyaki aii toku yaki nah ho siiho, siiho mekusing roki ho tiwoti tiwoning howono kingumo, kingumo nokomo nuhenana sihomuna. Impa toku ko nah hoko nong, ongi ko koto hahelaki sukuru moromo, hahela kiko suruku moromo ho poti noi tii sukuru koriki tuituhareino naa'muro nehe roki manni nohupenana siihomuina, sihomuina. Impa hausik ho mekusing hausiko ho mihenana roki ho si hiya hu'se mi'norupenong nahah nii timah mosi'kayemuinana impa ho kat kehure mahenana roki toku nah mekusing.